Níinţ ná ŋáaţ awará pëjá pëjakú bënim ací dí umetáari bukal bëmeyëlër ngëjíko. Ndah mëmeeţ jiko ñaan ambi mëneej dínul abi mënwín uko uliláaţú wí dí nul këŋal pëpën mëndúuţa këyëlan pëpën. Kon nak bënim ací ko undíiţ wí mak. Níinţo wala ŋáaţo wará pëjá inim këme ñaan kënimí.